E nder kolte e wodi ngafaale, sarla e hunnere. Ngafaleje e wodi kufta, yar fage, gare, coat, e shosholiyel. E kunneje e wodi zannabukar, Hana Sallah e damanga.